t'a vindan resume ko CV aranni a doh mai a vindan inde ma beh address ma beh number waya ma sai wara vinda inde ma vinda duubi ma vinda wuro gondha vindah a mari bangal ko a mara sai wara artira beh jangirde ma daga makaranta manga warugo makaranta ji pamari sai wara vinda certificateji marda fuddira daga jeh manga warugo less vinda ko yidda sanna sai vinda refference ma beh yare volwata beh ko yidda wadugo beh ko waidha pat a wawan a vinda ha der